Ana iy hir gedu, iy hir mwabulu, mwabulu ni ana tana burgetira, wala in lukwa kir wuɗa a sur mwabwi, mi mwa mi wuti na lakwati da kwa sim susum kwa, pana hda mdaku a ta tchi, an suna hara iy hir mwabulu ni a hile mwabulum kura gadu, ni ik mwari ka wuti nɗa akwa viti dana billa ɗani ti iyi wuti ɗa da kwa sim sasum ni ƙi hara li nɗaku, hila ngini iy wuti ntchaɗim, ntchadim ni kti ayaba ka nda ri, anti ya tsi takwa kwasari, taka bibba thlima ri tig mi ɗik bwala tsi ko ri ndik kiti whada ka ɗala la ri jin ta kita ka hwu hwi, niiti kiti tin ta nzinzi kata thlapirimta, tin ta jakti bwu tsi da mji kaɗi chakti ɗalabari, a hila yin kuma i wuti <hesitation> nɗika akwa tcha ɗikayarni ndi dalla lada munya mthli ka mu nya whada, dakwa ɗimari amma da kwa pa ata kir, dakwa hani hwi kitari, a hila yini ti mwar akwa viti dara billa su mwan a taku ni, anti jak wuti kila, amma kilan ɗara ɗaka lada mtika, to mi da kathli mtika ni dna him hwi mwa sivani akwa viti dana deko da ni, a hila yini ti jekti mwa akwa vinati nɗena bila su mwabwi ni i wuti popu. Popu ni nɗa dola la mtika, mi ɗik dalla la mtika mi ata viyari to ta pipi har ta wut kuson vir mwata ambila ka mtikani hida akwa kutari, b nshang iri su mwabi yore yini ti mwa akwa viti ndana billa nɗa mdakali ka nchi, a hila yin ti ya ruwani ma aɗe kwa dini mawa, ti la herwa, a nti pila laɗa mwa tchanti gyali viti ndane bila su mwabi bu, anti mada mana fati na akwa mwa ta nɗa atin ya mworo anti ya tsi anti dakwa tcha ngali kuta viti ndana billa su mwa bi ni, to ana har sunniki hikwa kuti, mdakalai kuma iyi wuti ka li, ashina kuma hyel kri hara njir bare yaru kayar ngari da ngiri a ta kir, ƙe hyel therresa ka njir gabilla suti ya pillami an viti ye thata ka gurini. A hila yini kuma ti jakti mwa akwa bwadamwa, a bwa dini dai i wuti viga pall amma iy wuti dana palla thuma swa nga kada, to ana thlima ni ka bura ni anti iy fari amma an mi viti opa sula ke a wuti tsi akwa ɗi yaru a nza a biu ni, to mi har su yini sibila, ka nzi a ta pela, to mi hyel hara swa dina wut kutadir biu wa amma mi suyini aɗi sibila wata tsu sula ɗi naji ana faru amma tin hyel ana sinti ka nakori helene sauki mwavrima toh. Shanga sutin an zai laya kalkal an vitiya thatu ka gare kwa vi damo di ti ya sindiwa sai danzi ayila yini kuma iy hir mti, kam nya ti wuti mti ni ndonala kusar ka kithimir wada takwap ɗɗari ting nzailip ɗɗaku, a hila yini kuma iy wuti thlewi, mthlewir migwuti loktibza kwa irip ɗɗakkurari, to walag ginati gana hir mthlawi mawa mig wuti ga mwa pila ga hirari, kamya tsaba ɗapkurir tzari, to a hila yini kuma ana wala akwa kutaɗi yaru a nzi ma mi wuta ana kiskiri. to a hila yini kuma ana wala kwakuta diyaa zima miwuta ana kiskiri. a hila yini kuma sum moɓini akwa mmoɓiyar na ti hira nati ndana sima, iyi hir tima iyi hir mtika iyi hir kwui, iyi hi thla, shanga da yini aɗema nati yanangilawa A ɗima nati iyi nɗa billari na kiskiri apa tima mi mawa, tima mi iy nɗa billa ni, ti nɗa billa tima ni sakari, p tima tita thatir yali anta yali mwa lari, anti iy si jakti billati kwui, kwui ti aɗi thurawa, anti yali mzir sdari. A hila ngindani ik billa mtika mtika kuma tita thatir ydi madar ma taɗi yali maɗar rakka wa, ta ydi mada kumnya suɗa, hila mtika ik billa haɗa, haɗa ma ta yoh maɗa ani kumnya tufu, akwa kumnya tufu ni duku anti yaɗi wutiwa, amma nshanga kumanya fwar ni ki kilali <hesitation> to su ngini yani chip ana kisi kiri, kuma mi billa ni, viti nyel ana tharra pwa ko sulaka an nda wutira a pani ya mzi kiyari ki ɗilimta ki tsi uwu uwu nakwa ofa dami tira ni, to ik gwadita ka hyel, hyel ƙi voli akwa nzi su billa nki thira a hila ngini kuma danwa aɗi nati abir tsawa